Tsy raha sarosty ny fitsaboa amin'ny gripa na amin'ny sery zao, ny raga to, kony hatao zany da mila miala sasatsy satria ilan'ny vata igny raha igny. Vita zay da mila misotro rano be, da mila mandray fanafody azo vidia tsy misy prescription koa hanamezana ny soron'arety.